Ìch hàb kèn Erüsforderùnge meh. Ìch bìn ìn de Retraite.

Wànn ìch jo e mol e dìcke Galdsùmm gewìnne sott, noh datt i mol minne Kìnder halfa, ìhri Schùlde bezàhla. Ùn e mol ànstandischi Ferie màcha.

Ìn de Schüel hàw-ich garn frànzeesch ùn ditsch gelehrt. Ùn au Gschìcht. Hauptsachlisch euh... d'grechische Mythologie.